كيف نحكي اللون الأحمر شنو يجي في بالي؟ جي في بالي الورد الجوري الأحمر أكثر حاجة تربطني باللون الأحمر حاجة الأخرى هي بنتي حترها تحبي ياسر اللون الأحمر شنو الحاجات الأخرى؟ أول حاجة تاني جوتي مخي على اللون الأحمر هم بنتي والورد الجوري الورد العربي حنا نسموه هذيك الأحمر وريحة الربيع ريحة المحبة.